اذا تفرغت لمدة اسبوع كامل بيكون خطتي كالأتي اليوم الاول ببدأ رحلة في الطبيعة باليوم الثاني <hesitation> بروح اقظي يومي بالبحر بستمتع بالشمس باليوم الثالث بخصص يوم للاسترخاء بالمنزل اكيد اشاهد افلام او أقرا كتاب اليوم الرابع بروح لمكان داخل عمان بستكشفه مثل المتاحف وذي الاشياء والخمس والسادس والسابع بخفصصه باني اروح مع أصدقائي واجتمع مع العائلة.